บ่คือดอกเพราะว่ามันต้องใซ้ความรู้แล้วใซ้มีแผนการในการลงทุน มันบ่แม่นการเสี่ยงโชคดอก เพราะว่าการเสี่ยงโชคมันเป็นการเดามั่วมั่ว

เข้าใจหลายขึ้นอยู่ เพราะว่ามันมีการให้ความรู้หลายอย่าง บ่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า TikTok⁠

กะจะมี อย่างเช่น พวกทองคำหรือว่าพวกแบบกองทุนต่างต่างให้กะได้ลงทุน

มีเป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าเบื้องต้นเฮาเฮาต้องเฮาความรู้ในการตัดสินใจ บ่แม่นเอาแต่สัญชาตญาณ

ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนว่ามันเป็นจั่งใด คันบ่ฮู้แน่นอนฮู้บ่กล้าไปเฮ็ด

เฮาต้องมีความรู้ คันเฮาบ่มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดมันเฮาจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเบิด

กะปล่อยมันไว้ ถ้าสมมุติว่ามันฟื้นจากวิกฤตแล้วมันกะจะกลับมาตลาดคงที่เท่าเดิม

กะไปลงทุนในทองคำตั่วเนาะ แต่กี้บาทละแค่บ่กี่หมื่น บัดทีนี้นะขึ้นมาตั้งห้าหมื่น

ดีถ้าเฮามีความรู้ แต่ว่าคันเฮาบ่มีความรู้นะ มันเฮาเป็นความเสี่ยง เฮ็ดให้เฮาเสียเงินได้